Iyoo, a bboorin bgiisi bini binsaant bo, wee gí ndi bina biñaŋ hali boŋu habo, a bijaa bége, hala ma aboŋi be, unto. Unto ge geege bta ma bintuug bo bwéntele, ftuug ma dú <hesitation> a giis boo be, breg ɓame, bee bi hali ma nto yaa a fras fembe. Aŧoɓ gantiban, ana túm hala wembe bihal bidaadí wee bi gi bgiis ma. Hambe, giɓirti ma wi ma ŧagni hal faŋ ma, hembe binjédi. Binjédi fmorse bitúmfi, a wéde, bitatasi wéntele wembe. Binan yaa uŧuuti wembe, win safde njali ma ubiiŧambe, algool algool wabe wi gíw. Wee wi nhúri a bboorin bjaa be, jandu unúmma mo a bgiis bdaŋ.